Anao zany boka manasa tagnagna, normaly edy koa vorahana aketo e, manasa tagnagna normaly zany môlô anao zany kôfa magnasa tagnagna tagnagnao malôha tsy votery madio fogny maloto misy fotoagna tagnagnao maloto ano mila mampiasa savony malôha, savony lemana malôha tagnagna kôfa izy legna igny hosorana savony avakeo amizay bôka anao mila mi- mahay mikosoka tegna mikosoko, kosehinao zany felatagnagnanao regny e itanao reny le misy soritsoritra misy karakarazagna soritsoritra regny mila rokorokotiky amin'ny angofo raha regny avakeo, helankelana- helakelantangna an'elanelantagnagna regny zany mila rokotona aby regny angofonao misy tainy io mila alagna tain'angofo, na mila alagna mihintsy angofonao, avakeo regny bokon-tagnagna regny bokon-tagnagna avakeo regny zany mila dioviny tsara kosehiny tsara de madio izy avakeo kobaniny bakeo andrabezingna amin'ny rivotro zany amizay maigny izy avakeo.